दीवार छेद थै बंद कनो तै सबसे पैली हमन छेद चारों तरफ गंदगी साफ कन फिर सिंमंट मिश्रण बणै तै वे चोल मा धोरी ते चिकना बणै सुखणो बाद सैंट पेपर से साफ कन।